في يوم من الأيام في واحد لقى مفتاح ممكن يفتح بيه اي باب و الولد ده كان عندهم شقة تانية و باباه مبيرضاش يخليه يفتحها ف خد المفتاح ده و راح الشقة فتحتها لقى جوة الشقة دي كنز كبير اوي باباه مخبيه عليهم و كان بيدعي الفقر فبدأ الولد في رحلة البحث عن ان ليه باباه بيخلي عليه و الفلوس و الكنز ده جابه منين